عشان تربط الحذاء فأنت محتاج تمسك كل شريط في ايد واحد في الايد اليمين وواحد في الايد الشمال وتجيب الشريطين قدام بعض وتحط الشريط اللي في ايدك اليمين فوق اللي في ايدك الشمال وبعد كدا تسحب الشريط اللي في ايدك اليمين تحت الشريط التاني وتعمل ودنين ارنب في كل شريط منهم وتعمل عقده مابين الودنين